أوكي خلي خلني نجول إثنا عشر وثمانية وخمسة، إذا جمعتها النتيجة بتكون <hesitation> خمسة وعشرين أعتجد هيك صحيح إثناعشر إي هيك.